والله، هذي الأمور على حسب. إن كان أنا يعني عندي حالة من العجز المادي، فأنا مضطرة إني أجبل الوظيفة اللي ما أحبها وراتبها أعلى، لأني مضطر إني أسد العجز المادي في حياتي. لكن إن كان من مستواي المادي كويس، ما هو بيحتاج يعني فلوس وكذا، فبختار الوظيفة اللي أحبها في مقابل مادي منخفض. لكن مجال أحبه، أكيد ببدع.